Ma̱tha̱ jma̱a nájma̱ jma̱a yaꞌtsú jamí <hesitation> aseíti̱ ri najmaa xúgi̱ꞌ o̱ rí rígá ma̱jmaa xúgi̱ꞌ. Rí yatsu̱ drígóo̱ a̱ga ikha riꞌkhui̱ ejmaa ngaa̱ i̱tháa̱n má ndaꞌko̱ ginitsu eꞌni ikhaa numuu ríndoo̱ naꞌ- nakhu- meda yatsu̱ ndasko̱ꞌ, ndasko̱ꞌ ma̱ndaꞌkhoo eꞌni. Mbá nuthu ndasko̱ꞌ eꞌni rí aseíti̱ numuu rí nákhaa mbóó ikhaa ñajuunꞌ, a̱a̱nꞌ ngaa̱ múrí xúgi̱ nándáa̱ꞌ numuu numuu rí nánguá ejmúú xa̱bu̱ yáá tikhuun xa̱bu̱ ú ejmuu rí yaꞌtsu̱, i̱tháa̱n má rígá ma̱jmaa rí naxtangu̱jo̱o̱ rí aseíti̱ xúꞌkhui̱ rá, ikhaa jngóó rí ikhaa ríꞌkhui̱ má ejmaa xúgi̱ꞌ, najmu̱ꞌ má ikhaa ikhúún náa̱ nagu̱ma méjúúnꞌ ginitsu a̱sndo̱o náá má rí i̱wáá má nacha̱ ma̱jánaaꞌ mangaa rá, mi̱dxu̱ꞌ náa̱̱ nugu̱jue̱ naxha̱ majánaa mitsi̱méjáánꞌ. Ríꞌkhui̱ i̱tháa̱n méjánꞌ rí xúgi̱ rá, aan mú xú má na̱tha̱ i̱tháa̱nla ndasku̱ rí yatsu̱ lá ku.